Sɛ bɛkasɛ Sports ahodoɔ a bɛyɛ ne ha yi a, deɛ m’ani gye ho paa mepɛ paa yɛ <hesitation> deɛ bɛfrɛ no handball <hesitation> ne netball <hesitation> nea bɛtoto bɔɔlo bɔɔlo no <hesitation> nti sɛ yɛhwe handball, netball ne basketball nom a <hesitation> ɛno ne yɛ Sports a m’ani gye ho paa. Deɛ nti m’ani gye ho no ne kwane a bɛfa so to bɔɔlo no na ne yɔnko aakye no na ɔno nso aato na wei nso aakye na waahyɛ goal no <hesitation> ɛno deɛ mehunu a m’ani gye paa nti yɛhwɛ Sports ahodoɔ a bɛyɛ no a deɛ m’ani gye ho paa mepɛ ne hwɛ kɛse paa no ɔno ne yɛ basketball, handball ne netball deɛ bɛtoto toto no <hesitation> ɔno deɛ m’ani gye ho yie paa na mehunu a mentumi nna gyesɛ ntenase hwɛɛ aa. Nti yɛka Sports no nea m’ani gye ho paa kese kɛse a ɛno ne maama no. Basketball, netball ne handball <hesitation> ɛno deɛ ɔyɛ games a m’ani gye ho papaapa.